نفضل يكون عندي القدرة في التحكم في النار خاطر النار واعرة باش تتحكم فيها و تلتهم بزاف منازل و عباد.